Oke, ti hitol stat ia lam mara tson tar, alia ma atei silei a tson tar esi na nonei ma atei sil hasei alie si. Ba lam e ka talam, ba lia e hengo tala naiegu töa ranga e lama tara mats len tara tson tar me pena. Oi, a tson eni e ka meiena a töa tahole, tahol a marara na lia puh moata ka tanen ba lie ret gula. Pespela ats leta tar, rangata gula, alöe ngile moulia tsi alöe rama namou lia, huol a ke ni, lie ekseptegoen. Te rama mia lö, e niga nöahasina na te ngile milö alia, e niga nöahasina. Bara lanama replaimen leta tanen e tuku neni tuun has na a sem dei has te lue gia lia u leta, nonei e tuku has nei han. Moto kar e la tala menama bong, tson ni tohatsi na lia ni hagus. Lia i kaia tara han tere papa tar, a töa te rit mam lalla. <noise> lia i kaia han tere papa tar, la rima memi lu tale rou lia tara bong. Are lara, eii lia ma atei sil koruegi taka ego la sileio lia. Te la goa lia, alie mas pegi ragou a man hahikapien touhalio tar ba lam te la hoboto mou, ba lam te la hoboto mou i tohatsi. Bara ba lam e la tala mula. Hasoso sil koru tala lia go la ba lam na sohom. Lam na tukum ba tson ti ngil bei lia te galani tasi, na bito Ba lia te sohog tara bong, eni alia ma soho hamana gi, hat, tara alia i peia, e ha koruna balia te la guma tara han eni? E moa ta risin tara lia tego la silema lia tara han eni. Ba nori e kete pouts has rimei tasi, alia go kalata lie e kopo tutupug bate kalatagi iahana betsit. Ba kate bongbong nou lie kalata talag ba nori u len tson te tuol talar e ololeir a hosboi ba lia te tara tala gula, alie tol talegou a saha ken tson. A tson te ka ualala i pal li tsi a tson te ka uanama i rehinen tsi aka te ka uaname ni tsi a ka te ka uanama i hagus tsi a ka te ka uanama i harerehi tsi pal gagala. Alia ema atei silegi a tson tego tule lia. Ba lie hengo talag ba u len tson te stori talari bio. Kaba ti la ualali li, ali ma lakasai. Ali ka lasi luma ti kaia lia. Ba nonei a tson ti mak bei lia te hatei hamanasa rena u hitots, oi la muma are na spak re ili tara töa han te hahol nena a bia. Lalila ba töa katuun e hatei talenen. alöe atei sil haseiem a tahol tamölö i lueiema i bong? A tahol tamölö e mous nei luma. Bora ba tson te mak bei lia te la hamanasa nama. Pöata te taregia lia a tson e tasu nama, balia te hamosegi a bakur iogana kopina inana. Lie ka megu panu hulu. Ba tson te la nama bate pile nena lia i poler bate pena, hoi, alö e hakats neme si? Pöate ni lia i moa tu ranga, moa ta <hesitation> ensa tego kaie rungur, mamanake moa, lia ma napin ranga ii. Ba nonei te halei nei lia u hatakun ngal. Hatakun ngal eni, lia ma noeien, lia kato bulbul laseien bate lapo hasipi negen i kopina inana. Kannou tara lomo te noeien. Taraha tina kaia lia tara han ili, lia ma atei silei aliego kato aha. Herei alia i tsimus ia tara han eni balia tema antunan antunan ka heregi alia e atei silega makum ili. Ba nonei a tson ti mak bei lia e pe talena. Ara e keter i latu, hol makum ti tataale iela lam a tson e rangana kaba lia u moa ta ensa. Lia ma palisei a man ranga tanen. Antunana te gala muma lam ba lam temi tuku mi han, e rangana kaba lia i moa, lia ma enseien, moa tu ranga palis tar i tanen nape nama te la uamuma lam i han ba lam temi ka mi han ba lam te gala lenim i tasi, alia i mar kute hahalongolo las uu eni murina tson tar. Moa tu ranga tego lakasa ie i tar, a tson tar puku has te ranga, kaba lia e moa. Ba lam te la mula i tasi ba u katuun te tara hobotor. Ba lia pannen a matsingolo, herei alia ma napin tataalai, alia romana e plai tun tsia plout tun iasa. Taraha tara han tina kaia lia e hereia lia ima atei silei a han eni. Ba lam e kete pouts muma a bongina ka lam e noum bara ba bong hamanasa Ba tson tson tegi kato bei lia e opu talana i hos boi ti ololo meien a bongbong. Bara la name mama tanen lase noulia, ei lama lie na pio negi lö i hos boi. Mama tanen tena pio nena lia tara luma te opuia tson ti- ti mak beilia tego töli lia. Nena pio neou lia na li, mama tanen e kopisima ne lami luma tanen, mi asingoto nou alia pouts. <hesitation> a lame lunlan suku raiou ti hihipiou ien i tamlam. Hihipio ia mama tara tson ti kato bei lie tara tson tego töli lia e opu ii hosboi. <noise> <hesitation> ne mama tanen na pio pon nei lia i hosboi tekaia tson ti kato bei lia, na nonei e kopisima nemi kaia i luma tanen, na nonei asingoto pon naiou lia. A lia poni timi tuku poutsigi i tara makum te kaien na nonei, ei are songots lunlan renou te na pipio pon neroa lö tara <hesitation> luma tegona sohoia lö. Na lia, taraha lia ma atei silegi alia na ha gou tara tson ili, alia ma atei silegi a hanonei tena pio sil nari lia tara tson ili. A lia ma atei silegi a ka te ngile milimio i tar. Ba na nonei mi ka poni Nemi asingoto poni neiolia, lia poni temi tuku poutsig tara i luma temi ron piou <hesitation> te kaien. Na nonei las poni loulia nanena pio pon nema lia tara tson tegona töli lia, na nonei kopis poutsima nemi kaia i luma na nonei mi gamon ka na nonei e asingoto poni neiolia, alia mi ka pouts ponig. A ka e lunlan suku rea lam te hihipiou ia lam nonei tara tego lau lia tara tson ti kato beilia taraha e pani mena, alia ma atei silei a tson eni na nonei ema atei sil hasei lia. <hesitation> so u stori u pani tamlam eni a mamana pöata te roron kate mia lam u pamili laip, nori e ron <hesitation> rangar alam e ngilina tu töa tu moun tahol egi sei ti mar hitol uaien. Te ron storie gia lia u stori eni, nori e ron gol koru talar, taraha u stori u pani tamlam a huola. A tson ili ema atei silei lia na lia ma atei sil haseien ne i me te mar mata uen, lia na lia i ma atei silei i me te mar mata uaien. Kaba töa ka te niga meien a hitol tamlam a hitol ni han, areits merit, a mar hitol ni manasa. So alam lam ti kato halas lana manmar hitol eni, te mak meri a tahol, hapous kap. A lam u laspala u len ti kati nonei a mar hitol eni. Sa, <hesitation> e herena e nigana, nema niga has nei. Tana hitol ema tatein butu haniga menei taraha mar hitol ni han, alöe i pos tunei, boka, kato mei u ngilngil tara huol bete herena tena butu haniga nou kaba lie bilipega a hitol tamlam na butu haniga mei toum barea tsunono te mak neiema alam u moun tahol ego hitol balam te kui gono mem a man saha man toukui tego kui malam. So alam a huol, alam u trenslata has turu halia tokples baibol. Lam u mountahol alam tu trensleteien na lam u mountahol e kui len mia turu pamili laip na <hesitation> mamana matska na tara saha a komuniti tokuina, alam u mountahol alam e tahongon nitöam. Ga tara sait has turu tsiots, lam u mountahol alam tahongo hasim. Alam u mountahol, alia a tokskul meri na nonei a tok skul man. So, mamanaka alam a huol a lam e kato gone men. Noa hasina te areits merit uana a hitöluna i han, kaba alami atei sila <hesitation> alami atei sila tsunono romana te mak nema a hitol tamlam u mountahol. Sa lam e mas tataala gonon töam balam te kui hoboto ma man saha man tokui togo kui lam. Nonei puku.